לייט סוויטש ארבעט ווי א געיט, <hesitation> ס'קען מיט וואס מ'קען עפענען, און צומאכן צו אנצינדן די לייט און אדער צו אויסלעשן. ס'ארבעט דורך א, וואס ווען מ'עפנט עס שיקט עס אזא פלוי פון עלעקטריטאציע צו די סירקוט פלאץ אליין און אזוי ארבעט די לייט באלב.